Kua mbaeresaka japipe guinoi epeo ivate jare ivikoti kuako mopeti tuvo, jaeramoko ivikoti ñai yave ñanekirei yaesa mbae ñai yave yaiporu kua jaema <hesitation> ñamoe ivate, jokogui ñamae ñai mbaeko oime <hesitation> yaesa ñai ivate iarambo jaera kua yaiporu